Zah magnano bazary indraiky isanandro de in telopolo isam-bolagna zegny de isaka zah mandeha bazary de mandany eo amny dimy arivo ake.